E fiomana <hesitation> e faharetagne fihomana haniko zao raha ande- alohagne andeha izoso aho raha ohatry ka oe somary mekimeky iaho da amina dimy amby folo minitry eo zany da vita gne fiomana fa raha ohatry oe ka sy da maiky loatra zany e tena fa e raha avao da eo aminy telopolo minitra eo da vita gne fiomana.